Karazana zavaboary an-dranomasina ndraika de misy ny: concombre de mer a, etoile de mer a, laoka, misy ôragna, misy foza, misy horita, misy bibilava an-dranomasina, zany angamba.